दोइ निनिन् जिबोनत् प्लम्बर् गुर्तो तो अधिक् हुअ देखेबुलो पागोसे। करन् होतते जोदि तु मर् घरखनत् ब अमर् घरखनत् मेतल् पिपे ब पने पिपे फोतिले। अरो हे पिपे अमि फोतमरि बोले अमि होतनते। भ हे पिपे फोम्पुनो फोतमरि बोले अमि हेतु अमर् के कोइ ग्यन् नै। करन् अरो हे ग्यन् थकर् एजन् बियोक्ति ब अरो तेने ते खत थकर् एजन् बियोक्ति। अरो हे बियोक्ति जन लोगो जोदि होत जुग जुक्तो भल् थगे ब जिगुन् ते ते हे घरखनत् हे पिपे ब जुग जुक्तो भल् थगे जुक् हम धनहुम् हजरे पवपरिबु।